रेंगबा वालो जानवर सांप रेवे। जो अगर काट ले तो आदमी को शरीर लीलो पड़ जावे। वो बिल बनाकर रेवे। ई सांप को जहर घनो खराब रे। अगर तो पुचकार ले या काट ले तो आदमी की मौत भी हो जावे। ई वजह से सांप से बचकर रेनी चावें। <noise>